མེ་ཌི་ཏེ་ལོ་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་ལྷོ་ཀེ་ནང་ཐུ་དམ་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། ཐང་པོ་དེ་ཁ་མེ་ཕ་དོ་སེ་ན་དེ་རང་ཀེ་སེམས་དེ་ལོ་ཆག་མུ་ཇོ་བེ་ཐང་ལོ་ཐང་རང་ལོ་སམ་ནལ་ཆུ་ལས་ཐར་ཤ་ངེ་ཐུ་ལོ་ཕ་དོ་ཡིན། དེ་ཁ་ཏེ་ཕ་དོ་ཡིན་སེ་ན་དེ་ས་ལོ་དི་ཏི། དགའ་པོ་ཐང་ཕོ་ཟག་དགོ་། དེ་ལེ་ཨཨུཨུ་ནང་ལོ་ལན་ཟན་ཐང་པེ་ལོ་ཐང་ཟན་ཐང་སམ་ལོ་ཐེམ་ཁ་རེ་མ་ནོར་བར་ཐུ་དམ་དཀོག་ཤ་ཡིན།